Uvutimilivu watite watite watite kazi irifoko sana ndomana, vantu vakale vakaseo umvumilivu huria mbivu, kwasababu, koo wavumilia matatizo ya- yavantuu fanikiwa urii.